<hesitation> Famanana hanigna agnatina micro onde nndreka asofokanao akao le hanigna tiànao hafanena de misy bouton-gna pihina de arakaraka minitra itiavanao ananjy a de mipika iny avakeo raha vao ohatra hoe vita ohatra hoe mafana iny hanigna iny akao de le micro onde a mandeha courant.